Ɗun kaa so wanaa so a gollidii e garotooɓe ɓee. Ɓee ndaarataa so mbaylitaa hakkille mun so paabe. So wanaa non, ɗun laatoto huunde tiiɗnde sanne, faa tabintinde ɗun walaa ko yaafi. Huunde fuu ko jogii <hesitation> kawjo. Kawjotooɗo oo watta sabaabu so huunde ndee heɓee.